أنا أميل لعلاج أي مرض أفظل إني أتحكم في عقول الآخرين. إيش في بالتحكم في عقول الآخرين. الصحة الجيدة تعني حياة أفظل. إذا كنت تستطيع علاج الأمراض تكون قادر علي أنك تقدم مساعدة للمرضي وعائلاتهم. <hesitation> أما التحكم في عقول الناس يعني ممكن يكون حاجة مرة خطيرة هادي. قد يؤدي أنك تتلاعب بالناس لكن الشفاء يؤثر إيجابيا في المجتمع في البشرية ، في في كل حاجة.